<hesitation> E karazana sosy ampesainay refa mandry sakafo iay da <hesitation> raiky matetiky da gne tamatesy avao fa gne fomba fanamboaran'azy da alaigne tamatesy alagne voniny anatiny da tapitapaha amina mesa da alay e menaky ahisy ame lapoaly da afanay da arosaka amignao izy.